بصراحة انا من الموئيدين الفرد يعيش بل المكان والبلد الي يرتاح بينو وهو حر يعني بنفسو طاق يعيش بهذاك البلد طاق ما طاق يرجع للمكان والبيئة الي هو عيش بيها قديم واكو ناس تعودت تعيش بخارج بيئتها واكو لا ما اطيق تتعود تعيش خارج بيئة مكانها